Ima ulokki ma memang sada mambaen iba ma gigi sada mabiar do dabo iba molo maliginna kan, <hesitation> alana dong kadang bisa na racun nai kan ima molo i sargut ia ma iba ona sargut ma iba kan au hampir jung ada i sargut ulok tai untung na ma inda marbisa ia kan pula ulok ulok na i sabai do inda ulok ulok na dong bisa nai songon kobra sanga songon aha ima molu isargut ia iba lalu ma tarsajom pe lewat ma iba i inda dong caritana i molo dong bisana da tai molo ulok ulok saba i manyargut tai songoni ma molo i sargut ia i tetap ma songon ni luka ma iba sanga bisa juo do ulok i molo na godang godangi kan ililit ia ma iba sude ma ililit ia iba nga simate iba i baen ia ima biarku tu ulok kan ima kadang molo tu sian bondar bondar ala molo tu dolok dolok. Ke au kan ima na paling habiarkon ma ulok i molo babiat do babiat adong do tai songon jia mandokonna na kan langka do sannari maligin babiat akkon na tu dolok doloki ma i ba baru ma dong babiat tai maolan molo marsuo babiat kan tai inda pola mabiar alana inda na dao tu ma masukku tu doloki kan na pinggir pinggir nai sajo do molo tu dolok na dao i iba baru ma ipe baen mabiar dei ima babiat i kan goarna pe hia do, raja ni arangan i kan ia do isi do bagasna iba do kehe tu bagasna kan alai maraja na isi inda iba be alana, memang bagas ni alai arangan i kan tae mabiar jungada do au kan kehe tu doloki kan uligin ma dong ma songon bekas ni pat nai kan i tanoi uligin wah i marsuo i mau kan mabiar do au i jungada mabiar sakali mamutar ma au kan tai mambaca ma au kan molo babiat i kan inda langsung i ia inda sian jolo ia i molo get manyargut. Sian blakang de ia i molo get manyargut kan jadi ipaiut ia mai ita i molo mardalan kan ipaiut ia ma sian blakang i inda, inda sian jolo jadi sargut ia ma terkam ia ma iba sian blakang i kan na ha ima molo madung marsuo ma iba dot jalur ni babiati kan pindah jalur ma ita pindah ma ita pardalanan nita geser ma saotik sanga tu kanan sanga tu kiri ulang torus iba isi molo isi iba ima, tar terkam ia ma ita i ma ipaiut ia ma ita i sian alana memang i do jalur nia kan iba non mang akkon manggotti jalur inda lai mangalai kan madung i iboto ni alai ima torus pardalan ni alai nga si dapot.